Mana ny tragnoko manoka tiako kokoa satria olo ia koa moa malay tsy manandraha zao mana ny tianolo aby aby io da ny ateg hana hana tobily hana tragno hanagnanaky la hokanizay avao koa la ny mana ny mana anakahy ambata zany tiako kokoa noho ny manofa tragno